जाड़कां पानी देनें मात्रा तेरा मौसम ने अलई तेरा प्रकार, मतलब कालो नानलो जाड़को चे। कालो मोटलो जाड़को चे, तेर पर निर्भर करें। हामु मन हसला गहर में लगावने पूधा रहे, तेर में एक हफ़ता में एक निते दुई कावर पानी देनें जरूरत रहे। अल तें गुमला बाईरे लगाड रहे की गुमला, ते गुमला में गर्मी में दाहडी पानी नाखनू पड़े। दाहडी, निते थौंड मा चेते द ती पंधरा चोकर पानी देनू, मैंते पहला मोटला है जाए। जादा मौं पानी नहीं लगे। न कदी गुमला में मिट्टी जरक सुखी सरोवे, <hesitation> आल नहीं देखाये। ते आली नाखनू पड़े पाम, सुब औली नाखनू पड़े, सुब औली नाखनू पड़े, तेर तेर मा जरक नोवी बोड़ें रोवे, गीलो गीलो, आलो आलो रोवे।